mikil eyðilegging blasti við á bænum Norðurhjáleigu eftir að stórir gengu þar yfir í gær sjónarvottur lýsir því hvernig þök hreinlega rifnuðu af húsum Frans páfi segist skammast sín fyrir kynferðisofbeldi og þöggun sem hafi viðgengist allt of lengi innan kaþólsku kirkjunnar tveggja daga heimsókn páfa til Írlands hófst í dag Samgöngustofa segir að akstur undir áhrifum fíkniefna og framanákeyrslur færist hratt í aukana kostnaður við sé umtalsverður og leggist á samfélagið allt Reykjavík

súpueldhús eða kaffistofur fyrir heimilislausa ellefu

sundgarpar heiðruðu minningu kýrinnar Sæunnar í dag með því að synda yfir Önundarfjörð fyrir rúmum þrjátíu árum synti Sæunn sér til lífs þessa sömu leið en til stóð að slátra henni

á bænum Norðurhjáleigu segjast vart hafa trúað eigin augum við aðkomuna eftir að skýstrókar gengu þar yfir mikil eyðilegging blasir þar við og bóndinn á næsta bæ lýsir því hvernig

veðrið skall á um klukkan í gær og virðist hafa haldið sig í og við nokkra bæi í Álftaveri það er ljóst að það hefur meira en lítið gengið á hér á bænum Norður hjáleigu þegar mesta veðrið gekk yfir í gær þessi

stóð til dæmis heill en hann er nú rústir einar og gaflinn hefur gengið inn í miðjan

og þá heyrðum við einhvern gauragang

úteftir og varð litið

fór í hringi í loftinu og þeystist svo eitthvað í burtu ég fór inn og talaði í símann og þegar við komum út aftur þá var

og þeyta þarna einum bíl ofan í skurð við vorum stödd á Selfossi fengum hringingu frá Kristbjörgu nágrannakonu okkar sem tjáði okkur það hingað og komum heim í algjöra óreiðu ja maður var bara orðlaus það voru járnplötur hérna um allt bara voru þetta stórir og breiðir strókar já mér fannst

ef við byrjum á

ja hann er allavega horfinn það stendur bara tóftin eftir svo er það kannski augljósasta dæmi er bíllinn í skurðinum hér fyrir aftan okkur hvað hefur gest

ja það er nú eins og hann hafi

yfir girðinguna það er ekki eins og það séu nein skrensför eða neitt

þetta alltsaman að hér skuli fjúka kyrrstæður bíll

var kannski lán í óláni að þið voruð ekki heima það má auðvitað segja það maður veit ekki hvernig þetta hefði verið ef ef við hefðum verið einhverstaðar úti maður vill

ekkert hugsa það Elín Björk

sem þurfa að vera til staðar til staðar í dag eru fyrrverandi dómkirkjuprestur bað konu afsökunar á því að hann hefði brotið á henni þegar hún var barn að aldri biskup segir að kirkjan taki til sín gagnrýni á viðbrögð við kynferðisbrotamálum Þórir Stephensen sem var prestur um hálfrar aldar skeið mætti á fund sem haldinn var hjá

biskupi Íslands fyrir þremur árum þar sem hann bað konu afsökunar á að hafa brotið á henni um miðja síðustu öld Þórir var um tvítugt og í námi þegar þetta gerðist en stúlkan innan við fermingu Agnes m Sigurðardóttir biskup skrifaði færslu á Facebook í gær eftir umfjöllun d v um málið áður hafði Stundin fjallað um það án þess að nafngreina Þóri Agnes sagði að d v hefði gert að umfjöllunarefni mál frá miðri

síðustu öld þar sem ungur maður hefði brotið kynferðislega gegn barni það hefði markað djúp spor í sál þolandans sem hefði síðar fengið aðstoð fagráðs kirkjunnar við að græða sárin biskup lýsti yfir vilja kirkjunnar til að standa sig vel í svona málum stundum hefði tekist vel til stundum ekki Agnes sagði kirkjuna taka til sín þá gagnrýni sem hún hefði fengið á sig í slíkum málum fréttastofa óskaði eftir viðtali við biskup en hún gat ekki orðið

við því samkvæmt upplýsingum fréttastofu tóku ábendingar um málið að berast Biskupsstofu og öðrum stofnunum á vegum kirkjunnar í síðasta lagi tvö þúsund og tíu málið komst síðar til umfjöllunar hjá fagráði kirkjunnar niðurstaðan eftir samráð við konuna var að Þórir myndi biðjast afsökunar á fundi þar sem biskup var viðstödd fréttastofa hefur ekki fengið staðfest hver brotin voru nákvæmlega en konan bar að Þórir hefði brotið

mjög alvarlega gegn sér brotin voru löngu fyrnd þegar þau komu til meðferðar fagráðs Þórir hefur síðan þetta gerðist sinnt prestverkum og meðal annars flutt predikun í messu sem var útvarpað hann var ekki beðinn eftir fundinn hjá biskupi að láta af slíku Samgöngustofa segir það hafa færst í aukana að fólk aki undir áhrifum fíkniefna þá séu ökumenn að taka óþarfa áhættu við framúrakstur í auknum mæli kostnaður vegna umferðarslysa er meiri en fimm hundruð milljarðar á síðustu tíu árum í skýrslu Samgöngustofu um umferðarslys á Íslandi tvö þúsund og sautján kemur fram að heildarfjöldi slysa var sex þúsund átta hundruð tuttugu og tvö

kostnaður við þau nam fimmtíu og fjögur komma eitt milljarði þetta er aðeins minna en tvö þúsund og sextán þegar kostnaður nam fimmtíu og níu komma sjö milljörðum kostnaður síðustu tíu ára við

umferðarslys eru rúmir fimm hundruð

afleiddur kostnaður sé meðal annars heilbrigðiskostnaður sjúkratryggingar og vinnutap þannig það er mjög fjölbreyttur kostnaður sem sem umferðarslys valda og það er kostnaður sem leggst á samfélagið allt við almenningur við sjáum þetta í rauninni í sköttunum okkar og iðgjöldum til tryggingafélaga til dæmis kostnaður er misjafn eftir umfangi slysa þannig er kostnaður við hvert banaslys um sex hundruð og fimmtíu milljónir alvarlegt slys rúmar áttatíu og fimm milljónir slys með litlum meiðslum um þrjátíu milljónir og óhöpp án meiðsla tæp ein og hálf milljón forvarnir ástand vega og það að lögregla sé í stakk búin að sinna nauðsynlegu eftirlit skiptir máli að sögn Þórhildar þegar kemur að því að fækka umferðarslysum það er afskaplega mikilvægt að halda því til haga að allar fjárveitingar sem eru settar í það að bæta umferðaröryggi við fáum þær margfallt til baka ölvunarakstur var á meðal helstu áskorana í fyrra en í ár eru þær aðrar við sjáum núna sem sérstaka áskorun fyrir árið tvö þúsund og átján það er

aukning á

Þórhildur segir fjölgun framanákeyrslna skýrast meðal annars af því að ökumenn taki óþarfa

við framúrakstur og hafi ekki nægilegt pláss á milli bifreiða það er skammarlegt hve lengi kynferðisofbeldi og þöggun hefur viðgengist innan kaþólsku kirkjunnar segir Frans páfi sumir segja heimsókn páfa

til marks um bjartari framtíð en

aðrir segja að orðræða páfa skipti litlu máli ef engar aðgerðir fylgi umtalsverður viðbúnaður hefur verið á Írlandi undanfarna daga vegna komu Frans páfa þetta er fyrsta heimsókn páfa til Írlands í þrjátíu og níu ár eða

síðan Jóhannes Páll annar kom þangað árið nítján hundruð sjötíu og níu írskt samfélag hefur tekið umtalsverðum breytingum frá því að forveri Frans páfa sótti það heim

og fóstureyðingar bannaðar þar samkvæmt lögum en þótt margt hafi breyst er einnig margt enn óuppgert þar vega þyngst ófá kynferðisbrot kirkjunnar manna í gegnum tíðina og þöggun stofnunarinnar á brotunum af því hafa Írar ekki farið varhluta þúsundir írskra barna sættu kynferðislegu ofbeldi og misþyrmingum í skólum og stofnunum ríkisins og kaþólsku kirkjunnar á síðustu öld þetta er niðurstaða

rannsóknarnefndar sem birti í dag svarta skýrslu um ofbeldi gegn börnum þannig var Leo Varadkar forsætisráðherra Írlands

máli á fundi með Frans páfa í dag og gerði að umtalsefni ólögmætar ættleiðingar kynferðislega misnotkun og annað ofbeldi gegn börnum umræðan var páfa hugleikin hann kveikti á kerti fyrir þolendur kynferðisbrotamanna og ítrekaði fordæmingu sína á ofbeldi og þöggun innan kirkjunnar sumir gáfu ekki mikið fyrir orð páfa og sögðu orð ekki jafngilda aðgerðum

önnur telja heimsókn páfa af hinu góða Reykjavík er

á höfuðborgarsvæðinu sem rekur fyrir heimilislausa engin

eða kaffistofur fyrir fólk á götunni eru í nágrannasveitarfélögunum samkvæmt upplýsingum frá þeim fréttastofan sendi í byrjun síðustu viku fyrirspurn um úrræði og aðstöðu fyrir heimilislausa á sveitarfélögin í nágrenni Reykjavíkur það er Kópavog Garðabæ Hafnarfjörð Seltjarnarnes Reykjanesbæ Mosfellsbæ og Akranes svör hafa ekki

borist frá Kópavogi eða Akranesi og Hafnarfjörður og Mosfellsbær svöruðu ekki beint heldur áframsendu svör við fyrirspurn umboðsmanns Alþingis frá því í byrjun árs en umboðsmaður skoðar húsnæðisvanda

var fjöldi gistiskýla í viðkomandi sveitarfélagi ekkert þeirra rekur slíkt úrræði en Hafnarfjörður gerði á síðasta ári samning við

Lindargötu og á meðan húsrúm leyfi þá var spurt um fjölda kaffistofa eða

var ekki skýrt en Reykjanesbær Garðabær og Seltjarnarnes reka ekkert slíkt einnig var spurt um fjölda félagslegra íbúða og í svari Reykjanesbæjar segir að þar séu þær um tvö hundruð tuttugu og níu eru í Garðabæ tólf á Seltjarnarnesi tvö hundruð fimmtíu og þrjú í Hafnarfirði og sjötíu og níu í Mosfellsbæ þar af þrjátíu og átta í eigu bæjarins loks var spurt um

búsetuúrræði fyrir heimilslausa í svari Hafnarfjarðar segir að í félagslega húsnæðiskerfi bæjarins séu þrjátíu litlar íbúðir með sérinngangi sem henti fólki með sérstakan vanda eins og vímuefna og áfengisvanda og

konar þjónusta sé veitt hin reka ekki sérstök úrræði af þessu tagi í landi Auðkúlu í Arnarfirði hefur líklega búið stöndugur bóndi og þar var umfangsmikil

þetta er meðal þess sem fornleifauppgröftur í Arnarfirði hefur leitt í ljós fornleifafræðingar hafa undanfarnar vikur grafið upp landnámsskála í landi Auðkúlu í Arnarfirði hvers

þið orðið vísari að þetta er stærsti skáli sem fundist hefur á Vestfjörðum við vitum það allavega hann er tuttugu og þrír metrar nokkuð stöndugur bóndi þá hafa fundist ellefu perlur silfurhringur meitill exi og fleiri munir sem og minjar um þetta er einstakur staður

allt þetta á sömu jörðinni og það er bara viðbót við sögu okkar og það er hægt að

rannsóknir og veitir okkur upplýsingar um hvernig landnámið var á Íslandi víðar í Arnarfirði hafa fundist minjar um umfangsmikla það er mjög líklegt að Arnarfjörður hafi verið smiðja Margréti finnst ekki ólíklegt að járnvinnslan hafi átt sinn þátt í hruni

þótt það hafi ekki verið sannreynt ekki bara að fólk hafi verið að brenna skóginn til að búa til Arnarfjörðinn byggjast svona snemma á landnámsöld hér hefur verið gjöfult land fallegasti fjörður á landinu ungir sem aldnir hafa notið fjölda viðburða á Akureyrarvöku afmælishátíð Akureyringa um helgina miðbærinn iðaði af lífi og gat fólk valið úr lista og menningarviðburðum fjöldi fólks var Listasafninu sem var loks opnað eftir miklar endurbætur og fagnaði um leið tuttugu og fimm ára afmæli á sama tíma var gerð tilraun til að setja met í fjölda fornbíla í Listagilinu í menningarhúsinu Hofi

var sett upp vísindasetur þar sem börn og fullorðnir gátu meðal annars fræðst um hvernig rafmagn er flutt og hvernig er best að grafa göng hátíðinni lýkur með stórtónleikum í Listagilinu klukkan níu í kvöld sem verður heima stendur yfir í Mosfellsbæ og nær hámarki í kvöld núna er verið að grilla úti um allan bæ er ekki svo þetta er stórfjölskyldan

eru ekki ósvipað á sig komnir eftir sundið eins og Sæunn á sínum tíma segja ábúendur í Valþjófsdal í Önundarfirði hún var þó hvorki í né með froskalappir í dag syntu ellefu manns yfir Önundarfjörð til heiðurs kúnni Sæunni sem synti þessa sömu leið

fylgdu í dag fordæmi kýrinnar Hörpu sem braust úr greipum eiganda síns á leið til slátrunar á Flateyri haustið nítján hundruð áttatíu og sjö og stakk sér í hafið þessi stofn leitaði alltaf til sjávar alla daga

þær ættu heima þar harpa sem reyndist linnti ekki látum fyrr en hún náði landi handan tveggja og hálfs kílómetra sund þetta er allt henni til heiðurs og þessum ótrúlega lífsvilja sem hefur verið í þessari skepnu mikil þrekraun þetta var já og hafa þetta af í tvo og hálfan kílómeter í stórsjó í október mannstu eftir Hörpu nei engan veginn harpa synti sér til lífs og ábúendur í Valþjófsdal keyptu hana í fjörunni eðileg framvinda að hún hún yrði hérna áfram fyrst hún tók þessa stefnu jú þetta er bara og dvaldi á kirkjubóli í Valþjófsdal til æviloka hún er nú grafin þar í fjörunni og eins og fyrir þrjátíu og einu ári tóku ábúendur á kirkjubóli í Valþjófsdal á móti

ótrúlegt að hún hafi getað það hvernig var Sæunn þegar hún kom í land hún var bara

bara svipuð og þetta fólk hérna smá riða í henni þegar hún tók fyrstu skrefin

svo var þetta bara búið

að veðri hæg austlæg eða breytileg átt á morgun skýjað með köflum og áfram

í flestum landshlutum hiti sex til fjórtán stig að deginum hlýjast suðvestanlands

mikil eyðilegging blasti við á bænum Norðurhjáleigu eftir að stórir skýstrókar gengu þar yfir í gær sjónarvottur lýsir því hvernig þök hreinlega rifnuðu af húsum Frans páfi segist skammast sín fyrir kynferðisofbeldi og þöggun sem hafi viðgengist allt of lengi innan kaþólsku tveggja daga heimsókn páfa til Írlands hófst í dag Samgöngustofa segir að akstur undir áhrifum fíkniefna og framanákeyrslur færist hratt í aukana kostnaður við umferðslys sé umtalsverður og leggist á samfélagið allt Reykjavík er eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem rekur í nágrannasveitarfélögunum eru ekki heldur rekin

eða kaffistofur fyrir heimilislausa þá er þessum fréttatíma lokið og að íþróttum og veðri næstu fréttir eru klukkan tíu í kvöld í útvarpinu og nýjustu fréttir má alltaf finna segjum þetta gott að sinni